Rituko riane ria omogoko kabisa, na rituko riria ekero nakorire emeremo ya mogoko ane, rituko erio iga niga nkorigokera, naende ekereee naakanirwe gose na echibesa rituko erio iga, niga nkoigwa buya. Naaende rituko erio iga nkoooogoka ekiagera na ritukoooo rigiya naende na rituko nkorengereri ebionsi pi ase chinguru chiane natumire nakorire, nanyara kogoka mono, naende nanyara koiranera nyasaye ng'a mbuya mono ase eng'encho, nakorire emeremo ya amagoko ane, ntaumieti nakorire egasi ase obwororo naende nakorire ewiki buya. Igo bono rituko erio iga inche, niga rire omogoko ase nde ngonkoboka, niga nkoearigania naerosia nabwenera, naendee gose onye naakaneriwu chibesa chiane ase rituko eri nari ngoakanwa chibesa, rituko eri iga, niga nkorarusia <hesitation> etaisi yane ya nyasaye namobekera ekando, rituko erio iga ekero naribekire kando, chibesa echi iga ki nachibekire kando, echi manyete ng'a rituko gete mambia ngoki bore, ng'ire ororo erinde nyasaye chikore emeremo ya nyasaye, rituko erio niga rituko riomogoko ase nde. Korende niga nkogoka, naende ekere ri goetayarisha rituko rigima tindi gokora naende gasi ende enkong'u niga rituko erio nkoribeka koba riororo ntimoke kabisa, erinde mambia ekere bogokia nkogenda ororo iga nkoigwa buya ntimogete manyete ng'a bono naikire rituko erio iga. Rituko eri na rituko riororo rigoika chinsa ikomi na ibere chia amarogoba chinsa echi iga emeremo yane yonsi nakorire nakorire niga gotimoka nyiariganetie, naikaransa nasoma ebuku yane, natera ogotera naaaaasoma ereseni naearigania. Ko bogokia mambia rituko eri, niga nkogenda kogoka na abaminto baria totaraba amo na barabwo, yaba omogoko rituko rigima nagokera rituko eri twatera amo twaseka amo. Igo na rituko rire rio omogoko mono naende korora obotongi bwa nyasaye buna abotongete bunaaa akonyete ense buna atongete ebinto biaye, aende niga rituko eri rigotoreta ase obwamo na gotwara omogoko, niga nkoigwa buya ekere rituko eri iga rigochi gosoa. Igo bono rituko rigo riaane ritang'ani kogokera narieri, rituko rinde rikobwatia. Nari erio, ria omogoko koumerana na abasani baminto, twaikaransa amo twaragera ring'ana, twagoka, twaaasoma ebibiria, twatera niga tokogokera amang'ana akorora obuya bwa nyasaye, buna nyasaye atongete ense, buna ebinto bionsi bigokorekana, naende buna amariko agoteba ase ebibiria ng'a, abagosoma ring'ana bamanye. Igo bono ekero twaumeranitre togosoma ring'ana erio iga, niga rigotokonya, riatokinike moika, naende riatoororobi chinkoro, konyora ase twabaarokire chinkoro chiaito, erinde amang'ana aya anyara gotokerora kamiri, twanyara kobwenera korokwa abana ba, ba baye. Igo, rituko eri, erituko rire ria omogoko mono, naende rituko ria obuya, yaani ng'a rituko ria abasani abange.